أكتر شي رومانسي قد يكون لحظة <noise> مفاجأة مثل اقتراح الزواج في مكان مميز، أو عشاء تحت النجوم او رحلة ساحرة على البحر ،لحظات من الحب خالص، وتواصل عميق تترك انطباعا دائما وشو تحب كل هذه الأشياء.